Ampianarina eky aloha ny fomba fandaisany bisikileta, ny fiakarana amin'ny bisikileta iñy, ny ty fitazoma gidao, ny fitsipaha pedaly bakeo amizay ampañaovy pratiky izy. Tazotazomina eky aloha ajaja iñy tohana tohana e mandrapahay soa ny bisikaleta iñy añao mampianatsy koa izañy mila olo kalme fa tsy mila olo taitaitsy.